Koa za raiky fôgna miaigna ambonin'ny tany tsisy raha manjary eky donko e. Tsisy, tsisy mbô afaka ifampizaragna mety hoe hafaliagna na hoe mety alahelo fô za raiky fôgna, tsy manjary fiainan'anahy e. Tsisy raha milamina.